Tūna mōla kavakalā kūrtelei tūrin. Tūna mōla kavakalā kūrtelei tūrin. Kūrtelei yunā yan māni saiz mūla hūnā yan meni zarteni lāni asata. Kūrtelei yunā yan māni saiz mūla hūnā yan meni zarteni lāni asata. Anei tokho mītei kavakalūnga. Anei tokho mītei kavakalūnga. E kakorhe korhi katoa māzei kasaiz kala mūla hūnā. E kakorhe korhi katoa māzei kasaiz kala mūla hūnā. Anei tokho mītei kavakalūnga. Anei tokho mītei kavakalūnga.